درجة الحرارة الأمثل في النهار <hesitation> ثمانية وعشرين ستة وعشرين، ينجم الانسان يدور على راحته ولاهي سخونة برشا ما ينجمش يعمل حد شي ولا هي باردة برشا باش يقلس وما ينجمش يتحرك وما ينجمش يدور، وفي الليل <hesitation> تتصاور كان تزيد تطيح شوية تولي فالخمسطاش في ثمنة عشر.،هكاكا زادا كيف كيف الناس ترتاح أو <hesitation> تركش في ديارها.